मछली पकड़ना वास्ता जोको पक्षी पानी में गोत्ता लगाया करा है इनां में आम भाषा में तीतर या बतख कहया करा हा। बतख एक अड़ो पक्षी जोको पानी में तैरे भी सका है और खड़ा भी रह सका है। पानी में जितरी में मछली होया करा है बणा शिकार करना वास्ता पानी में रिया करा है। पानी में रेवा और अपना शिकार को समाप्त कर देता है और अपना खाना री वास्ता बूं आपनो शिकार करा है कि अपनी पेट की भूख मिटा सका। वांणा ना इततो तेज ज्ञान होया करा कि मछली किन्न टाइम बारा निकला है और किन्न टाइम मैना जावा है जोको बूं चाहा बिन ना ही बूं वश में कर लेवा है।